Tomi demonii bo mi remi nyamdu'am sai eyende wala koh hokkere waɗe sosai bo nyamdu'am ɗon wata ko aure'am ɗon yora <hesitation> tomimari no mi wawata mi was bohol mi dinga nyarnugo aure am mai sai miwaɗa to walabo mitefan hedi ɓundu woni sai mi dinga safugo ndiyam miɗon yarna aure'am mai.